Kua canada jaeko tëtä guasu tuisague jaeko oi norte americape, <hesitation> kua yaesa jare yaendu yave canada jaeko mopeti tëtä kuape ojaetevi iroɨ, jaeko oíko ɨvɨ iaramboye, jaeramo kua tëtä guaju pe jeireta de que iroiavei kuapevi, erei oime ipuere amoape yasi rupi <hesitation> kuaraï jajiva, erei mayor mente kua tëtä guaju canada pe, jaeko irïavei yaikuava